إذا تفرغت أسبوع كامل ببدأ أول يوم بالتخطيط لرحلة الجمال، اليوم الثاني برتاح في البيت و أقرأ الكتب، اليوم الثالث بطلع مع الأصحاب بالشاطئ، اليوم الرابع بجرب مطاعم جديدة، اليوم الخا_الخامس أخصصه للرياضة بمارس الجري، اليوم السادس بزور عائلتي وأجضي معهم يوم ممتع وأختم الأسبوع بجولة في السوج.